في النهاية الاولوية تعتمد على البلد وظروفه في ناس تركز على استكشاف الفضاء لاسباب بحثية وتقنية في ناس تريد تسعى لحل المشاكل على الارض مثل الفقر والتغير المناخي تحقيق التوازن بين الاثنين <hesitation> يمكن يكون مهم لتقدم الانسانية بشكل كامل.